Моҳиро дар яхдон метавон тақрибан як ду рӯз нигоҳ дошт. Барои нигоҳдории бештар, онро бояд дар бастаи герметикӣ ё халтаи вакуумӣ нигоҳдорӣ кард. Агар бештар нигоҳ кардан хоҳед, беҳтараш моҳиро дар яхдончаи махсус ё дар кондитсионер ях кунонед.